സുരുത് പുരേദ്ദി ഏല്ലിഅ പ്രനി പന്ദ പിജിനു ഐദ്ദ്। മല്ല രദ്നേ ഏക്കലേ മുജിനേ മല്ല പ്രനി നന്കി। ഏല്ലി പനോലി നല്നേ നന്കി മല്ല പ്രനി പുഛേ। പനോലി പുഛേ അദ്ദി ഛുര് മല്ല ഐനുനേ പ്രനി। നാഇ പനോലി ബക ആജ്നേ പ്രനി പന്ജി ഏലിനേ। പ്രനി കുരി ഏദ്മനേ കുദ്രേ വന്ബനേ പ്രനി കുദ്രേ। ഏദ്ദുമല്ല ഓന്തേ ഓന്ദു ഓന്തേ ഏദ്ദുമല്ല ആന്। ഓന്ദു ആനേ ഏദ്ദുമല്ല കദല് ദവേല് ഓന്ദു।